Rí nakhruaꞌjo̱ꞌ tsú xu̱kú rí nagu̱mii̱ tsú por ejemplo tsú tsu̱tuun rá, nagu̱maa̱ má rá yáá de ikhí naña̱wu̱u̱n má a̱dióo̱ rá, de ikhí naxtíi̱ꞌ má xógíꞌ rá, ngaa̱ ríꞌkhui̱ rá, de ikhí tsú ada̱ rá ndaꞌyoo̱ xógíꞌ nagaja̱a̱ na̱ke na̱ke̱ má a ikhaa̱ rá naxtii̱ꞌ ra nguá ra̱ꞌkhááꞌ má xa̱bu̱ eꞌthuu̱n rí ma̱ꞌnii̱ xa rá, mbáku má ikhaa̱ eꞌnii̱ yáá de ikhí rá ndaꞌyoo̱ naꞌkhui̱ ra̱, naꞌni waa̱ ajma̱ semánúu̱ rá ndoo̱ nakui̱tsi̱ xkuira. Ngaa̱ xúkhu̱ má ríndo̱o ri nagu̱mii tsú xtilá yáá rá, nawiꞌtháwíín rá, yáá de ikhí nama̱ñúu̱ nagóo̱ rá, ngaa̱ tsú ru̱dúu̱n naꞌthúu̱n xúnii mu̱phii̱tsii̱ xógíꞌ ríꞌkhui̱ rá. Ra̱ꞌkháá de xa̱bu̱ manbáñúu̱ roꞌ mbáku má nduyáa̱ ikhii̱n yáá xkua̱ꞌnii iwiꞌthii̱ rá, xkuaꞌnii iganuu̱ rá, na̱nguá ríꞌkhui̱, ra̱khááꞌ xa̱bu̱ rá pero yáá ikhii̱n i̱yáa̱ xúnii naꞌthúu̱n ru̱dúu̱n rí mu̱phi̱ꞌtsii̱. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ má tsú xe̱di̱ mangaa yo̱o̱ jun rí, náa̱ nagu̱mii tsú xedi̱ rápu ikhaa má eꞌyoo xúnii eꞌni xu̱kúꞌ skui̱ xúnii naꞌnii̱ rá, naxtii̱ꞌ má a̱dióo̱ rá, ngaa̱ nagaja̱a̱ má ikhaa̱ rá yáá ríndoo̱ rí naka̱nú má xú mi̱khui̱ iná ra̱xa̱ rá yáá mámbaa má igaja̱a̱ xkui̱ rá, ndo̱o má xnaníxúu̱ꞌ pu ikhaa̱ má mábaa ñuu depender mina̱ꞌ de khi mámbaa xu̱kú skui eyo̱o̱ jun, na̱nguá xurí xa̱bu̱ maꞌni mejáa̱nle rú mámbaa má ikhaa̱ rí xú nandoo̱, xkuaꞌnii iganuu xu̱kúꞌ, xkua̱nii e̱yo̱o̱ ri khún. <noise>